Macet tregojnë dashuri duke fërkuar fytyrën e tyre kundër patrunat të tyre, duke murmuritur dhe duke kërkuar kontakt fizik, si të ulen në prehër. Këto gjeste tregojnë besim dhe një lidhje të fortë.